<hesitation> Min kam banndiraaɓe am ɓe kewtay bana nogas e jowi(twenty five). Nde mbo duuɓiiji maɓɓe hakkunde no gas hakkunde sappo e jeetati yaago ujineeje jeego.